Gehen Sie lieber im Supermarkt oder auf dem Markt einkaufen und weswegen ist Ihnen das wichtig?

Welchen Sport machst Du am liebsten und warum?